Zaho aloha liany niainako mbo tsy nahitaky folera mitovy amy saridian-janahary. Fe mety misy agny, fe mbo tsy nihitako aloha. Fa sarosarotry aloha ahità anizay.